dvelja á áfangaheimili samtakanna í allt að fimm ár því þeir fá ekki annað húsnæði að meðferð lokinni aftakaveður er í Noregi og vinnupallar fuku niður við stóra byggingu í miðbæ Óslóar þegar stormur skall á í dag Íslendingur horfði á þetta gerast út um gluggann á hótelherberginu fjármálaráðherra segir aðeins tvo kosti í samgöngumálum að láta stærri framkvæmdir bíða eða fjármagna þær með

sérstakri gjaldtöku arbóristar eða

þau nota sérstakan útbúnað til að snyrta tré eins og hlyninn fræga á horninu á Suðurgötu og Vonarstræti í Reykjavík þetta er geggjaður leikur segir áhugamaður um tölvuleikinn síaukinna vinsælda hér á landi gott kvöld dæmi eru um að skjólstæðingar Samhjálpar dvelji á áfangaheimili samtakanna í borgarinnar ræddi í dag vanda heimilislausra og

á fund velferðarráðs í dag mættu fulltrúar tuttugu hópa sem tengjast málaflokknum

borgarstjórnar óskaði eftir aukafundi í borgarráði í síðustu viku og kallaði eftir tafarlausum aðgerðum við þurfum að taka á þessum málum þar sem fólk er hreinlega bara götunni ég horfi á þennan hóp sem er mjög fjölbreyttur hópur þar er bæði þeir sem eru hreinlega á götunni en líka fjölskyldufólk sem

hreinlega að sofa í

og jafnvel einhverjir að sofa úti en nú fer að koma vetur vonandi verður niðurstaða eftir fundinn en nú fengu

borginni að heyra okkar stöðu og það sem við erum að glíma við húsnæðisvanda og hvað eigum við að gera við fólk sem húsnæði eða hjálp þannig að við vörpum því yfir á þau

einhver viðbrögð já þau voru gríðarlega ánægð og þakklát fyrir þessar upplýsingar sem við veitum trúi því að nú vinna þau með þetta þetta fari ekki bara ofan í skúffu heldur dýrt er að kaupa og

leigja húsnæði og skjólstæðingar Samhjálpar hafa aðeins efni á

að leigja félagslegt húsnæði þar sem biðin er

það er þó oft mun lengur þar vegna ástands á húsnæðismarkaði þannig að hjá okkur eru það sem sagt tvö ár þar sem þau geta búið en þau verða oft ef þau komast ekki áfram

tannhjólið hjá okkur heimilislausum fjölgaði um níutíu og fimm prósent í Reykjavík á fimm árum þeir voru hundrað sjötíu og níu árið tvö þúsund og tólf en þrjú hundruð fjörutíu og níu árið tvö þúsund og sautján

samkvæmt skilgreiningu framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins er fólk heimilislaust ef það býr á víðavangi í

sem heimilislaust sem og fólk sem vegna neyðar býr hjá fjölskyldu eða vinum eða í ólöglegu húsnæði tala meira saman er ekki

í miðborg Óslóar í

dag vegna aftakaveðurs fólk var beðið að halda sig inni við og hafa ekki samband við lögreglu nema brýna nauðsyn bæri til Íslendingur staddur í miðbænum

horfði á vinnupalla fjúka við stóra byggingu lestarsamgöngur gengu úr skorðum landfestar báta slitnuðu og tré féllu í storminum sem hefur geisað í Suður Noregi í dag yfir þrjátíu þúsund manns voru án rafmagns í austurhluta

Noregs sökum þess að tré féllu á og lokuðu fyrir rafmagnsleiðslur Sigrún Ólafsdóttir var stödd í miðbæ Óslóar þegar stormurinn skall á við vorum á leiðinni upp á hótel áðan og

það lítur bara út eins og byggingin risastór bygging

fara að hrynja næstum því það leit þannig út síðan við aðeins nánari athugun þá og loka öllu af lúcía storminum hefur aðeins slotað frá því fyrr í dag en þó er varað við vonskuveðri fram eftir kvöldi Íslendingar eru ýmsu vanir í þeim efnum en Lúcía segir veðrið hafa verið afar slæmt í Ósló í dag mér finnst ég alveg kannast þetta var kannski svona Ísland pínu

í Evrópu í dag og

í suðurhluta Frakklands og þurfti að bjarga hátt í tvö þúsund manns undan flóðum flest var fólkið á tjaldstæði meðal þeirra sem var bjargað

hópur þýskra skólabarna hollenskur ferðamaður náði þessum myndum af húsbíl sem sópaðist burt með vatninu óttast er um líf sjötugs Þjóðverja og talið að hann hafi drukknað ekki er vitað um annað manntjón mörg hundruð manns hafa unnið að björgunarstörfum og fjórar þyrlur eru notaðar til að ferja fólk af hættusvæðum halda þarf áfram umræðu um fjármögnun stærri framkvæmda í vegakerfinu með gjaldtöku að

mati fjármálaráðherra valið standi um að láta þær bíða eða taka gjald samkvæmt upplýsingum frá fjármálaráðuneytinu voru tekjur ríkissjóðs af ökutækjum árið tvö þúsund og sextán rúmir fjörutíu og fjórir milljarðar króna það ár fóru um tuttugu og tveir milljarðar í vegaframkvæmdir viðhald og vegaþjónustu eða um helmingur fjármálaráðherra segir brýnt að meira fjármagni verði varið í vegi landsins ríkisstjórnin hafi að undanförnu lagt á það áherslu fé sé þó af skornum skammti og þurfi líka að fara í heilbrigðis mennta og félagsmál við höfum forgangsraðað þessu þannig að aukið fé er að fara í vegamál og það er síst of mikið en þessi staða framan í hún er hún er þannig að við verðum að taka alvarlega umræðu um það hvort við viljum flýta tilteknum mikilvægum stórum samgöngubótum með sérstakri gjaldtöku Bjarni

vel heppnaða framkvæmd með gjaldtöku það eru bara tveir valkostir þarna það er að láta meiri háttar stærri framkvæmdir bíða eða flýta þeim og fjármagna þær sérstaklega en að nýta betur skattfé vegna vegamála já ég veit ekki alveg nákvæmlega hvað átt er við þegar menn

tala um skattfé vegna vegamála það er tiltekið hlutfall gjalda vegna umferðar sem að rennur til vegamála ef menn vilja fara í uppgjör á því langt aftur í tímann þá er nú mjög auðvelt að sjá að ríkið hefur varið fjármunum sem eru langt umfram það eyrnamerkta hlutfall í samgöngumál í landinu en mér finnst það í sjálfu sér ekki skipta máli aðalatriðið

er hver er staða vegakerfisins hver er þörfin á austurströnd Kanada fyrir hádegi í dag tveir hinna látnu eru lögregluþjónar einn er í haldi grunaður um árásina lögreglan í staðfesti þetta og sagði hinn grunaða alvarlega særðan

var gerð í íbúðahverfi í borginni á áttunda tímanum að staðartíma ástæða og nöfn hinna látnu hafa ekki verið gefin upp hverfinu var lokað um tíma eftir árásina og íbúum sagt að halda sig inni

og læsa að sér

eftirsóknarverður áfangastaður sem stenst væntingar ferðamanna þrátt

fyrir að vera einn sá dýrasti í heimi þetta segir Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir ferðamála

að það hægi á á fjölgun ferðamanna forstöðumaður

Samtaka atvinnulífsins sagði í kvöldfréttum í gær að ferðaþjónustan væri hugsanlega fórnarlamb eigin velgengni hún hefði leitt til mikillar styrkingar krónunnar sem á móti hefði orðið til þess að ferðamenn

skemur á landinu eyddu fé með öðrum hætti og færu síður út á land þá segir framkvæmdastjóri Samtaka ferðaþjónustunnar að verðlag á Ísland sé ekki jafn samkeppnishæft við önnur lönd og áður og bendir á að þeim fækki sem hingað koma frá Mið Evrópu þetta auðvitað eru afleiðingar af verðlagi

ákveðnum hópum við viljum hafa fjölbreyttan hóp ferðamanna til að dreifa áhættu Bandaríkjamönnum er að fjölga þeir eyða töluvert af fé þegar þeir koma hingað að horfa á það að það er ekki fjöldinn sem skiptir máli oft skiptir hann ekki einu sinni svo miklu

heldur miklu frekar verðmætasköpun í greininni og hvað ferðamennirnir skilja eftir sig þegar þeir koma hingað stjórnvöld hafi vitað í

töluverðan tíma að hægja myndi á fjölgun ferðamanna fjölgunin undanfarin ár

ósjálfbær hún hefur

rosalega mikil lengi við héldum

það myndi hægja á fyrr en það gerði ég hef ekki miklar áhyggjur af því þessi fjölgun sé aðeins að minnka telur þú að Ísland sé að verða

vegna hás verðs það auðvitað liggur fyrir að þegar land er orðið dýrast eða með þeim dýrustu

áhrif á samkeppnishæfni þegar kemur að verðlagi en við vitum líka að Ísland er enn þá mjög eftirsóknarverður staður til að koma á að

er ótrúlega hátt sem segir okkur að ferðaþjónustan er að standa sig mjög vel ferðamenn eru

á endanum það sem skiptir öllu máli flugmenn Ryanair eins stærsta flugfélags í Evrópu eru nú í

um fjögur hundruð af tvö þúsund og fjögur hundruð flugferðum á áætlun hefur verið aflýst þetta hefur áhrif á um fimmtíu og fimm þúsund farþega

Írlandi Belgíu og Hollandi hófst um klukkan eitt í nótt að íslenskum tíma segir verkfallsaðgerðirnar óréttlætanlegar og óþarfar mest áhrif hafði verkfallið í Þýskalandi þar sem tvö hundruð og fimmtíu ferðum frá tíu flugvöllum var aflýst reyndi að fá lögbann á verkfallsaðgerðirnar í Hollandi en það tókst ekki

viðurkenndi ekki stéttarfélög fyrr en í desember í fyrra ein krafa flugmannanna er að kjarasamningar þeirra taki mið af lögum í löndunum þar sem þeir starfa ekki aðeins írskum lögum líkt og raunin er nú

reynt mánuðum saman að ná samningum en án árangurs

leikur einn fer nú fram á Suðureyri í fimmtánda sinn eins og fyrr eru hvers kyns uppákomur sem

sameiginlegt að aðstandi er einn stundum þó með örlítilli aðstoð hátíðin fer fram í félagsheimilinu á Suðureyri en einnig

í

hátíðin hófst í gærkvöld og lýkur annað kvöld á dagskránni er á þriðja tug viðburða

eru allir ókeypis hefur sannarlega fest sig í sessi Elfar Logi er það sem drífur þig áfram ár eftir ár ég veit

við lögðum áherslu núna á

við lögðum áherslu núna á

hvað ætlarðu að bjóða gestum upp

ég ætla að reyna spila meira íslenskt en ég geri

þurfa snyrtingu eins og önnur tré þegar

er hundrað ára gamall og um það bil fimmtán metra hár þarf sérstakan til að komast að meinum hans Grímur Jón Sigurðsson myndatökumaður skellti sér í slíkan búnað og fór með

upp í einn frægasta Hlyn landsins á horni Suðurgötu og Vonarstrætis í Reykjavík þetta er einstaklega fallegur fallegur hlynur þetta er langtímaverkefni munum hugsa vel um tréð

fólks hér á landi leikurinn einkennist af miklum hasar en mikilvægt er að hann bitni ekki á námi segja hvað gerir einstakan ólíkan öðrum leikjum við spurðum

Evu og Valdimar sem spila gjarnan á heimili sínu í Hafnarfirði tilgangurinn sko maður þarf alltaf að hreyfa sig

þessi hringur sem er hérna hann minnkar alltaf svo þegar er enginn hringur

sem gerir þetta svona skemmtilegt Brynjar Eva og Valdimar eru á einu máli um að Fortnite sé vinsælli meðal stráka en stelpna nánast allir vinir bæði Brynjars og Valdimars spila

þá eru þau sammála um

að allt sé gott í hófi ég er náttúrulega sjálfur er í háskólanum

hefur oft verið freistandi að grípa í fjarstýringuna þegar maður á að vera að læra en maður klárar auðvitað er hægt að mynda sér þráhyggju

hverju öðru það spila leikinn í staðinn fyrir heimalærdóminn og skólann og svona en við erum ekki þannig sérstakar komi í veg fyrir að svo fari einu sinni vorum við dálítið mikið slepptum því að vera úti

eru þetta skynsamlegar reglur já og mér leið eiginlega miklu betur þannig já mér líka þannig að allt er gott í hófi er kannski lexía dagsins

veðri það verður suðaustan strekkingur eða hvassviðri á norðanverðu Snæfellsnesi í nótt og í fyrramálið með öflugum

á morgun er

fyrir hægan vind og bjart veður en suðaustan átta til þrettán metra á sekúndu með suðurströndinni skýjað og líkur á vætu hiti breytist lítið skýjað og líkur á vætu hiti breytist lítið skjólstæðingar Samhjálpar dvelja á áfangaheimili samtakanna í allt að fimm ár því þeir fá ekki annað húsnæði að meðferð lokinni

er í Noregi og vinnupallar fuku niður við stóra byggingu í miðbæ Óslóar þegar stormur skall á í dag Íslendingur horfði á þetta gerast út um út um fjármálaráðherra segir aðeins tvo kosti í samgöngumálum að láta stærri framkvæmdir bíða eða fjármagna þær með sérstakri gjaldtöku

sérhæfa sig í snyrtingu hárra trjáa þau